Viluu tuu atu atu ndana kue tinixu nuutu por que conteo, kuna kuduu kuu katuu nuiro koyo hí ndituu kukatu ndayutu hi inovaru kuantu xhetuu ndaxhikotu nuu yo'o, ndororo kuni teyatuu ndenguna kuu viluu koiyo kuena idituu nde kuna ndatuu no'í xheruu no comidaro, matuu nede nekanero mene nendikoro iko tapa xhikadero nui, chinoyatu chí njuan atun nayutu ndaken ndatuu ndaketui xhatuu nakete nuu comidaro dunuu atu kuti, idixu viluu ján tekokoyo ita nguitine'e tuu kue chinaxhinguo tuuku kundekanu vilo'o ndono atuu novilu nde'e, kaxu exo'o pero ye'e tekutu kachí chindachi inixo'o onre njuanxuu venia yu'u ndexuu kukate no'o iho hi kuduu yetuu katutu kundeni tutu, nguenu kundate kenumexero chata ionró ovetuu kavatuu, nduxhi kunaru ovetu vatutu nunró ha'a tukuetinixo vilo ján.